الماكلة البسيطة هكا وكل شيء ، فما المقلي محلاه ، فما الساندويش هكا يبدى خفيف معناها هكا تقدو يبدى بنين وهكا يخفاف وكل شي، فما المقرونة عندك زادة كيف كيف بنينة ، السلايط أنواع السلايط الكل زادة كامل باهيين ، هذوما كي تعملهم تاكلهم يبداو خفيف ، ونستمتع بيهم ونعمل عليهم ، معناها ماكلة خفيفة ومزيانة وتحفونة ، طريف تونة ، طرية هرية ، وطرية زيت زيتونة